Alura üna seira s'la mar cum me omu <hesitation> ël bagn dë mezanöit ën l'eva cauda d'la mar patanü' e pöi s'la spiagia a dörmi s'la spiagia tuta tüta la nöit mach mi e me omu